Karazana vorona eky é tegna maromaro ndraika izy reo fa vitsivitsy fogna le aiky le aiky amign'izagny vorondolo, avekeo voromailala, avakeo zagny fogna le aiko izy draiky tegna maro fa za tsy mery mahay o mahay karazagny.